Kasukwahi ɓagana naga, mung nakasuk diʒi pal vaka vavak palla inafugarʒha da ɓa piyagwa ka dagal nai da piyagwa ma piyagwa, ma piyagwa kuma dagal nud ka da yulak nud kraɓa dagal da piyagun ka ada pigar agwu kli maksagh ard vulak ar terikunt ka agwun ndi ka vakwah ma ndyamrnha ka dinin da pigan ma mbamba di di davigan matghakhs di davavaka tiʒhald agapakit tzkwaha tiʒhals ka da mung sagal nud thaɓa ka chig naya ka sagat da maksa sa sa birniya, mung tha sa sama da ɓagaɓaga ɓagana naya ka sagat nay sa kiʒgan ka kisa diga patha adga ndʒigan ka kisa dign patha adga ndʒigana badga ndʒiʒan kum kisguna kwar kwra ba sarti ba diʒi da farʒha fargh tvakai palla takiya kada sagal kistaw nada kasagau thirna da kisa ussg ɓaga badiya ndʒiganna kisavant nud ba kiʒunwa kida sas nud dama vakongin ka ogin ka vindagam kidiginahan digi aɓag nimgha kada da takiya aha afarʒh ndukwaha afarʒh tsa kwaha afarʒh tsakwaha ama kiskigh to aba tsigan aba tsigana kuba tsign ndakwani ahuɓgan ba ba tsaga thirno, ghai ndakwani aba hmɓgani ba kwa taga ta tashigi da asgha ghana atsakthirn atsakthirn vulgar bu thib antsa thirng. Amtsa thrna ʒigana kada davuya ɓa barnd makasukwa ka vulindanhas vula hyəyah ats khyə vakwahs kuda vulgana nig va makasukwa kudah shah sah shah ada tsa tidurmuk ɦkrɗ avulgan durmuk ufuɗa, athikna kidiginaha dirminkaha afana kada sugwana boh bɗum baɗumana ma ma digi inbagnayna digiya ɓag ma vibn ka da sa ta vakarai stg tsagana tsag kizlga abag digin yandʒu ɓagan thiraha kwar kwaraha yanah in ɓagu dighahana mitri kamba ka da sas thirns kaba sagal laba da tsaghna kaba da ɓagana ba dagal badigi dabaga ɓaga ba kwar vak kyəlmahudagha dʒagu thirna ba diginah ɓagar bagan ka sas kiru ka dagal daɓathira ka sagul na nadigitaha ka ɓag digituha, ka ghnt kathangaha kadʒiɓagana, kada tsava kada tsava turmayatrna digi thirkna nud kwaba kukuma ba dga ɓa gujera da chukunna arba ɓagan mndah aba ɓagan ning kwaha ɓagar ɓaga ɓagna wuh mung iin nm nidigin ɓagna kada girar nul kthirar kasas nunga madigi shegra manvakai ga digi aɓag ningha ka ba digi mung ba shah shah shah mung thrahina abagm ɓag ning udaa ma diginin kga ɓagninga aksant kwaha kisant kwaha akisant kwaha aksant kwahin ma ɓagana atu na kwan atupna kwaha. Ada dama hakaranta ma ɓaga sai mung makarant a guya dai davaka ɓathir say me makaratu sai davaka bathir ka uda ɓa has sai piyaswn ɓa massah pyagwa ɓa masah ma mung ba shah shah shah maksa ka piyagwaha dagal daghuda ufuhah, ghmda tukah ka dagul dana ambughah kwarkwakragh mung ba ɗum baɗummaab ata wuhalin ba mung nitr ba ɗumma ka da sas kathangaha ka da sa nudaha kada sagwan arsagwan nud kathungahan har da danatnkwahin ndakwani thri inɓag nayi kwa digi tsa kujerina in thikna thig kraɓa manvakaya un dada dad kra tsugwa tsag kthirna thuma ɓagan badga jiriva kama ba shagir nidignna kada segel ba dek dek innabi kidigi sagal hanvakayi kadasagal nin kidga zunwannng ka sagal dama yevwa kwana ka tsa thir vakwana ka tsar tsar nidigi ha yerw na ka sagal thab ka sa vulgana ka dagat da vakwah da valwah malsa sarah vakwa ka tsagan kthrma ka ɓag makarant ba ɓagar makarant ba haɗavni thirin ardi makarant kada haɗa nitr ba ɓagar nikwaha ɓaɓagar bagar ɓagar ma mung nithirnh ba shahshahshah ba zarha thirgh ma tsagam tsag ki kiʒara yakayig bakwan biya artsa thra vakar arba kwahna arɓagan kwching ko ma mung thirahin ka sas nitr davaka vaka kwanna arɓagan ba kwa ɗiki-ɗiki banta kwanina kada sas kitr kda sugan kada vulgana vulgana athikwa thik kwabagha ka da vulak vulg nud kwabth so tsag thiraghin vakwahin shashanag. Kadasagav thrahan vakwanin arda sas vakwanni kada vulak nudah armung nitr kda arsas nitr dvakwanin kada vulak vulg nud kwaɓahagha ka bagar bagar kda sughwah baj bakwahins, innngaysago arsay nighanyma sas kitra davakwalima dasugwa diginin kada vulga vulg nims kada chaugan kthira changan kwahs ɓagan kwaha ɓagan kwah ka matsima tr tsiygn a dama mung klawa, ku thibs ki unkwahin arda mung nitra ka vulak nud kthira ɓagan waha ɓagan wahs ɓagan waha ɓagan waha indakwa ɓagaɓag shagra kada kisar nidigana kada vukav nidigana masansig kwaɓa ataguna kwaɓa tagwana kwaɓin da dama kashi hkrɗin ku ufaɗa akisgan nin kpalla ka fagwurnatr taghw kʒarha shago pallna tr buwun, ka tagwrvutrnan ma na kitri kima vakwah kada sas nud ah bata kwahin thaba a bajakwahin don saboda mung ki bagar mung ki ɓathirs ar thikna bi kin kidigin bi kthira ɓakwahin munli kuma armai ɓa digin kums alda thknibi diʒi arɓag nitr vakwahi toh ma haba mai maɓagai nud kthiriya kada hai ʒa kafi so ma ɓagamg ɓag kudahra kuda shrav masagal koba diʒi ɓathirana ka da yulvar kafa kada valvar kuwa huɓa yuwah ndakwani mung ba vakwani ka da sas digituha sagwa kathanga thiraha ɓaga diginaha, diya wul ma ha diga chiga medga chiʒa dga ghuda kawaha. Ghuda kwar kwarahin arba mung man vakai dga ghuda da dufaha kada ma dugan nuda kada tsufug nudah gabaki ɗaga kda ghwadgan kidgahina bathir kidgahina ba mung ni badun baɗum mug manvavi so kada saga tama thra ka siy kudahin gabaɗaya gabaɗaya li sigwan kwanahanin ka arsas davakwaha so baʃun baɗum nidiginah inatagnayna arba mung havakai ma diginahin intagnayin so baɗum li ɓa thir vakwahina arthikna thik kidigi dga hɗa siriyaha kitr kada sas kitra ha mung mudagha ba hɗahɗa ning na sauriyah bunɓaga ksawariya dogagha kada sas kina ka oga inna ɓakwah naya inna ba kwah naya tsaganu tsag kwanin tsim inna tsaga digi matuvkwana amung kada tsagak tsag nina kada tagak taga kada tugak tag takiya ah kidigi ɓagav ngana ngana ngang ngan nidigi ɓagava ma ɓaga ɓag kwanna, kada ɓagna ɓag. Kuhn. Maɓagai takwahi ka adavanga vakwahin badyə kwahna bandjn bandiya bu kafa zu ba huɓu ba yuwina hathai nidigi da thikna ning ma diʒinini amma magh mung maghfugan ki ndʒi ɗagh manvakai bagh ɓagan thirra dama mama thira a kullum ba mung niggina mahannu sadathadura, basa dahwkwa ba da kan kani kiɗa kullum ba mung ning haninin ba thndurin ba dahwkha daba mung thirahi sasa di dayake ɓagan nudai bagaw ɓahurayah nud ndakwani, ba sasa səɗavo, ba ɗaag nud ndakwani basuɗavi dagal dama mah dali mughg ba mung nud basugwav. Asugwn ning kzliginahin ka tsaghra guda tsaa kathagaa digin haguda bdum ba udahin wuɓa kwan kidiginah kada tsar adasigsig ningha kada aɓagan ɓagnana aɓagnana ada ghudna kidigit takiya kganah takiya indaɓag dukrah nay indaɓa nudkwah nai kidiʒinin baɗum baɗum indaksant kan kthrin baɗum baɗum kada ɓagan narga kada bagan ningha aghda ɓagan aghda ɓagh kasa biyavanann nidiginina kada dagal nin dama vavaka kwahahin gabalaɗaya kada sas kitr thab kikyəlmaha ʒarha da mangyəl kskighin ka da changan nitr kidigin baɗumma baɗum baɗum baɗum kitr baɗum kada ardʒavit a wadiʒi ɓaga ɓag numda digina maigidin kwan awr ɓagavin vakwahin ada vultir ningha kthira anda ɓagan nitr kada dagal nutr vakagh kaba takwahna kuba dagal badagal badagal badagal ba sas basas thakadar basas wan dahuk basas wun thadur sas wan dahwka sas wan thadur sas wun dahuk kar ba dagal nuda dagla nuda arhyungu hyəng makaranta hyəngu hyəng nasarta tsaga thra dga thir dvum ada baksa ksa badʒigan yanʒu haduniyin bagya kwaninma ba kwab bas sas agwaya dagala ba dagala kwaɓi arba mung ba thina thik thrab ba gabakiɗaya kada sas tinga mung nuda hun bavavaka kwahin ba shah shah shah lada sas kitr kada vulvutr nitr kidiginin kada ɓagan arba ɓagana arda ɓagan arɓagan kada kisavant ʒarha da ɓathir vavaka kwahna kada sas kitr kada chana tsagana ada kisgan kaʒirna dada min dama thira ndʒiɗa dadig dama sarahiya kudga ka. Klawa tar thiɓa, ku unkwaha, ku uɗifa ka lakwti nud ksa ʒira ʒira mai nug ksa ʒir hyədikin bi dur mung nidiginha mung ya digi kushahma, ka da ghwaha ʒirnig kada ghurahan kʒarha daɗi nai nud kʒarha ba hyəɗikin hyəɗikin dasas duvakwanhbi kada dagal nitra arsas arsiy ma makaranta arsas daɓathir arsig mamaka. Manta arsay daɓathir ka achaga ba hulfu kwah nuda kudahins arma saghir siga arba ɓagava ba ɓagav baɓagava ɓagav aba ttsagna ba tsagan aba tsagaa butsagan kada budagal ninga ba tsagun ba ɓagan ba ɓagan nina batsagna ba ɓagan nay kudi sagal nuda badugi dagal waha dagal ttsagan sas wana dagal wahi sas waha dagal wak kada tsagan nud kthirn bata kwahin ka sus katra kuda ɓagar ɓag batakwahin batsagwa agyəna kaba dafukar fulg nud kudigit hinana thudar kuma valvar kwahin nud kithirni kada arɓa biyakwanin kada sas kitr ka gyagal kwahin bagaɓaɗaya baɗum tog digi bagar biya kwahi ihrina har mbas thyəya thyənga ka sas tukwannhs ka valau vulg nogagh takiya mung na thira turukwanght chaim kada buku bulg nin dagal davavakinthirina kada sas ning thaɓa ɓathirah so baɗummaha kwanin digi intagak nayina bamung ma digiti tsagananu tsaja kthrabi kwarkwaraha ma mathn maksaa ka siy dama yerwun kadagat dama guha ka sas kidiʒin diʒi kafay kafay dʒiʒar dʒig bagakwanna kidiʒitahna ka kagwana kuud ma gwaʒa sas maksa sas sama huɗaksa vauwahins. Thiraha ba mung ma huɗa ksa hutsa kathuha hutsa ba batshutaha ɓadigitah ba shah shah shah sha dawa sas na dala vyəga dukwa kwaraha hutsa kathangah nuda ka shasshah shah kaba dagala ahutsa kathang badagala ba butsa kathanal ba sas kaba davulak nud kwarɓa ba da aghʒigan ninga ba ɓagan barikiya bafugan bafugan bafugan mafughum kga ka da ɓa vijistreshin makarant kiskigha kada pulna kwaɓna rabi kwada ɓa kwaha rabi kɓa kwag ma mathir kwaɓagh makarantin ai ba takiy shishig kda bafag ninga kada sagal nitra batzra chakachaka arba tsigan arbatsigan arba tsigan aba ʒhargan ninghin badagal ksin vulak nuɗ kwaba mutugh ba hawghit hawf thaɓa nautin dama dirmik dyabeya ma ba ba haw vulak nud kwaɓa muta aʒit kapthapirta sa dama hinɗu hineharuuw asas kuma aʒu kaf du dughwas ar adyəba kwahin ʒakafin haninna baɗum baɗum baɗumma baɗum arba sas nitra ba haɗgan nugu bahiɗgun ninga bahuɗgan ba haɗgan kabaya kwannin kidigitrahi dʒigan dʒiga asabaya kwanna arba ɓagan madigita. Ba shahshah shah dun da shah da ba ba ha ɓaga makusgha kisga kagwi bashagra diyadin sirga sirg gidʒgan kyaʒhigla kada tsagak tsag ninga baʒdigin bashgra ba pal mahuɗana ba tsagak tsag nina amma mathigha thig kagwi takiya ba shahshahshah nirviɗmahwɗaghana ka ba ɓagana a ɓlak ɓtulg nud kawni ba ɓulga agh ba sas bahinana ba dig dasugwa kwahin badig dasugwa kwan ka diy dama garejiya kasgan kin kɓa ɓatha digina kɓa batha amutaha yakyəkyaha arba mung nitr ba bama gareji vakwah ka chawa diga bathiraha asagwan asagwan ma mung ʒarha asagwan kidga kalga kalga agh ba kulum kulumma kaba kalgan kaba ɗugga kaba sagata ba sagat ba sagat inna nidigi ataga naneya ditra adiʒi tsaganamu naya krdigi dagala kww kwarahanin.